Olahan nasi tu pa di polot kalu pa di polot di duson tu muda nalak nye dimane be paste ade apelagi musim wong nuai wong nuai tu banyak apetu panen padi polot tu, padi polot tu paling lemak di makan dengan dian, dian yang di buat jadi kolak, dian tu kalu di campur dengen padi polot namenye saka duren men di duson paling lemak tu apelagi padi polot nye angat saka duren nye angat lemak nian, care mbuat nye cukup dian yang masih baek padi polot sekitar setengah kilo di masak, padi polot la masak, dian nye juge la masak di angkat tating tunggu dengen dikit ambek mangkuk baru di makan, ade juge namenye padi pematang tapi banyak wang ngate e padi darat nah kalu kami di duson tu ngate nye padi pematang, padi pematang tu baek makanan men di duson wong ngate nye karne he tu jarang wong nanam padi pematang tu kebanyakan di duson tu paye wong be sawah tu di paye nah kalo yang pematang tu baek padi nye kalu di masak tu jadi nasi ghom baek makanan nah makan nye tu paling lemak di dumeh kan lauk punang gulai ampai paling lemak nian nambo due tige kali pacak kite makan, na man di sikak tu ade juge padi pematang tu tapi jarang wong nak makan he tu paling wong wong tetentu juge karne apetu padi pematang di sikak agak kurang lemak rasonye beda dengen yang kite ape ghom juge nyi dak se rumpah di pematang kite di duson tu.